Untuk ita kemas tas sona baloas nai dalek sona ita taon lo deak ka boma ita diku barisi tas peda lo mamana barisi.